Kafetiɛri han zan oro teyɛri ni a so zonɛ o dama uwe o kafe a'o ɲuna ni <hesitation> oyi huwena ni o da yan ma beni si ni yi a mara ni o ma'o mi bwa waati o waati nɛ to o a seni a ɲana o ma'o don mu'a kafetiɛri cunu